Dra misy fomba roa fitahiriza hena mba hampaharitsy anazy ela. Ah fomba voalohany aloha da tsotra, amizao fotoana zao fa mivoatsy aby manko gny gny technologie sy gny raha rehetra; da mampiasa frizidera aloha na konzelatera gny malaky. Ampidiry agnatiny ao, nofa igny manara da tahiriziny miaraky amy gny glaceny igny avao da tsy simba ary maharitsy afaky ampiasana elaela. Gny fomba faharoa izay fataonay atrano zao de gny hoe, ah andraho ho izy andraho heky gny hena mialoha, na atono na asaly, atapy zany. Amy fotoan'igny izy maiky miala aby le ah menaky na zabora mety hitariky anazy ho simba malaky, ka nofa igny andraho manao anigny izy, na asaly na atono igny de haharitsy gny fitahiriza anazy; fe tsy de maharitsy loatsy mihoatsy gny frizidera aloha na gny konzelatera fe zay fomba voajanahary ara-dalana soa fitahirizana anazy.